عندنا الايام الوطنيه في الديره اللي هو يوم التحرير الوطني يوم تحرر دوله الكويت من الغزو الغاشم ,ويوم العيد الكويتي, وطبعا نحتفل كلنا في الكويت اهله قبائل نحتفل مع بعض تحت رايه واحده ,وتحت رايه سيدي وحكامنا ال الصباح ويا الكويت ابشري بالعز جينا.